Kap du oy mytëp kom ka ti'i dun të jëtkëy ko'o mich jodatëp po kap mich myaj pësëm po kap dun oy du jukyatayn jenë'ë dun mëdadayn ko'op kotyë neyb duj mjëtkëy neyb dun tuyn jaya'ay a'ax o neyb tëm jëtkëy neyn ijtyë jekyajtyë y pues jue ko'o mich dun manañ kapch dun ti'i kabch dun ti'i të jatkëy kapch ti'i tën duñ o kapch nëkë nakapxayn o kapch dun taj dun mayayn o kap dun ko'op kotyë dun padakayn y pues kap dun yoyë nëyb ëchë kapch dun oy du jukyatañ koch ka nëkapxëp o pë dun dios dun mët mëdyak o po kapch dun aceptaratyë neyb nyënëmyën amaxa'an amyëy pues pach dun manayn kap, kap dun oy mitëp ko'o kë arepentiratëp.